Ny raha asolo gne hena zagny azaho antoka fa oe ampy proteine ny sakafo, da ao ny coco, ao koa gny kolitra. <noise>